Raha ohatra very tamin'ny tanana iray a dia <hesitation> mitady fokotany aloha e, aiza ny fokotany eto? Dia eo amizay magnotany olona hoe aiza ny lalana maka ary na maka ary. Dia izay!